Pos en una becicleta, quandu apretas la maneta, pos tiras dun cordón qu'apressiona las çapatas contra la ruea, o el discu si es una becicleta güena, i essu pos hazi de fresnal la becicleta. Enos cochis es un poquinu más compricau. Hollas el pedal, el del meyu, i s'engancha un sistema idraulicu que muevi el mecanismu que tamién sonin çapatas apretandu los discus.